Tutumeh papatloneh, cuc ye cuchesqueh, cuc ye cuchesqueh. provete yave icmamateh, ya yaveh cunin, cunin cuhcucheh, tacuahmeh pahjame cuhcucheh, yehuon ca tunali quihquisah. mutlatltemuliah, quiehitah tlenun quicuasqueh, quiehitah. tlenun quicuasqueh, porque yehuan, uan. yeh ya tlahtlayoua ye, ye tlahtlayoua, ye mocalaquia tunale Yehuan ya yaveh, ye cohcucheh, ye quimahmateh cunin cuhcucheh pa cuahmeh, ye tlahtlayoua ye, yeh yaca yimo- yimocalaquia. tunale yehouan noyihqui ya yaveh, ye monohnunutzah ya tlama yaveh, tlo tiquihita tehoun canah quiemah, panu de montun, panu de. montun, pero yitlahtlayoua ya cochi quimahmateh, tus yehuan. ya monuhnutzah, como mihxmateh como icniteh, quemeh icniteh. cucuchi tlamach, tlamach yave o tlamach quihquisa cayese. motlahtlatemolia para tlocuasqueh